Baka egypte angny koa zay, fomba fiegnan'olo tangny mamboly togolo vodiny bevata io <noise> da mamboatsy tany manao pyramide da mihina da eo avao koa moa ndreo manandevondevo olo io.